Fahafantarako de <hesitation> rano de zato degré foagnany rano mafana indrindra na ambany na ambony na de amy tendrombohitra aza na de ety ambany ety de zato degré foagnany izy vao tegna mafana fa sisy de hoe mihoatra ny hoe cent degré na deux cent degré na de amy tendrombohitra ara fa mitovy foagnany io na cent degré.